Ba lʋlʋ mʋ, ina áko na ŋaalɛ tí sɔrɔɔ saláa mɛ. Ŋnáa? Tɔɔ ŋñná sɩ bíŋá báa aŋkɛ, bíɩ sɔrɔɔ saláa taláa, ina áko na ŋaalɛ tí tútútútú mɔ bɔɔyɛnɩ, ma lʋlɛ dziŋgáárɛ dzɛ ire dí. Ŋnáa? Tɔɔ bʋ wáana mɔɔ barɩí dí dɛɛ báa aŋʋ na ŋsɩbɔɔ ɔɔ diyá dɛ. Barɩ ñŋ ba bʋ talá ire dí tʋnaá sʋlʋ mɩnɛɛ, ɔɔ dzɔna ɩsɔɔ ɔɔ sasí ɩsɔɔ, ŋsɩbɔɔ ɩsɔɔɔ dzɛñsíya ɔ wosóo ka tala ná ire dí mɩnɩɩ ɔɔ sʋlʋ bɔɔ diyá ɖaɖañbɔ ɩsɔɔɔ taŋná ɩ, bʋká lɔlɔñbɔ ɩsɔɔɔ fɔkɩ ka kɔná, ŋírɛtʋtʋgɛ ɩsɔɔɔ kɔná, ŋnáa? Tɔɔ barɩɩ baá sʋlʋ wárɩ, baá kʋ bʋ kedzimbinaá, barɩí kʋ bʋʋgbosɛ ka di bʋ dziñŋáárɛ fikifikifiki ka gañ bʋ gmaawʋsɛ, ka lɛ bʋ tanɛna, ka lú bʋ batásɛ, ka sɔ sɔrɛ, ka ya áláma, ka tiri ka ya áláma bá kɔnɩ sɔrɛ ka kɔnɩ bɛlɛkɩná ka yɛ ayɛnɛɛ, ka báásí ka yɛ ágbɛtɔ bɛñtɔ-bɛñtɔ-bɛñtɔ fɛ bɩ. Báa aŋʋ na ʋ yikoó ŋsɩbɔɔ ɔɔ ŋɛŋíyá na ɔ lʋlɛ dziŋgáárɛ. Ŋnáa? Bʋká ŋʋrʋ wɛ, ŋʋná tátáa tá na biyéi bɔɔ. Amá ñŋ bʋ taláa, lɔ yúku ka dzɩŋ sɩ ma lɔlɛ ireé dzɛ ire dedzémɔ oh! Mʋ lʋlɛ dziŋgáárɛɛ dzé ñŋ mɩnɛ ŋmíɩ má sasɩ ɩsɔɔ. Tʋnáá yála ka sɔkɔ nɔnɔɔ mɛ ka sasɩ ɩsɔɔ fɛ ɔ wosóo dzɛɛmʋŋɛ, <noise> ka sasɩ ɩsɔɔ fɛ ŋsɩbɔɔ ɩsɔɔ téñŋá í ɩsɔɔ fúsi fɛɩ asííri ɩsɔɔ. Lʋñ fɛɩ ka lísí ɩ yɛlɩŋásɛ mɛ ka lísí ɩ fɔtɔfʋrʋsɛ mɛ bʋvʋʋ ka tala ná ɩ dza ñdɛ ire dedzémɔ, na alaafɩya. Ka sasɩ ɩsɔɔ, ka búti ka sʋlʋ alihééri, kóo ka fɛ ɔtɩ. Ŋnáa? Mɩnɛɛ kʋwɛɛdzɛ éé. <noise>